أنا أنصحه أول شيء إنه يحدد نوع الكتابة اللي يبغى يتخصص فيها، سواء كانت جصص جصيرة أو مجالات أو شعر، بعدين يجرأ كتب عن فن الكتابة أو يشوف نصائح الكتاب المشهورين، أنصح كمان يحاول يكتب كل يوم حتى لو بضع جمل عشان يتعود، ومن المهم إنه يطلب تعليجات من أصدجائه على كتاباته ويكون مفتوحًا لتجبل النجد؛ لأنه يساعده يتحسن مع الوقت.